<hesitation> بقول لها انها <hesitation> تبدأ تمارين اساسية، ممكن تبدأ بتمارين الظغط والقرفصاء ممتازة جدا عشان تقوي عظلاتها، كمان تقدر تجرب رفع الاثقال بس مو وايد لانها بنت، و <hesitation> تروح صالة الالعاب الرياضية، تستخدم الاوزان الخفيفة كمان بالبيت و تمارين ظهر مثل التمدد، و ما تنسى تمارين رياضية مثل الجري، و انها تكون تمشي كتير.